Marina ny teninao momba ilay sarimietsika. Tsara be ilay izy sady tena ahitana karazam-piainana. Mananatra e! Fa nampalahelo kely fotsiny ny niafarany. Tokony ilay izy roa niaraka tamin'ny volohany iny ihany no niaraka hatramin'ny farany. Fa tsy hoe nisy olona iray vaovao niditra teny ampovoany. Sady ilay ratsy saina tsy mety resy mihitsy de mankaleo be le izy amin'ny farany. Fa mananatra aloha le izy amin'iny ankapobeany.